امم بتذكر لما كنت صغير كنت بحب ألعب الطاولة مع أصدقائي. كانت لعبة مرة ممتعة. كل واحد منا يحاول يسحب القطع بذكاء عشان يقدر يربح. أكثر لحظة كنت أستمتع فيها. هي لما نضحك مع بعض نقعد نتنافس كانت لحظات حلوة من البساطة والفرح. ما كانت الحياة معقدة وقتها. ولا في كثير مسؤوليات.